कहते हैं कि अपने पहले जाने के लिए नमबर तो लगे रहे हैं, अपने सादी में जाने के लिए, हिस्टाईल करें, ज़राख कटेन डाड़ी बनें दे। अपने सादी में जाने के लिए नमबर तो लगे रहे हैं, अपने सादी में ज़राख कटेन डाड़ी बनें दे। दो मिनट आप रुकिए, नंबर मत काटिए, अपना शादी में जल्दी से जल्दी जाना। हम दस से पंद्रह में आ जाऊंगा। असो काम मत करे नी भईया।